يوم من الايام بزوني فضولي ، هي بزوني فضولي لقت قلادة سحرية فاش عملت كبل جت لبستا ، من جت لبستا هاي بس ادق الجغص مالتا بس ادق الجغص يجيها كبل آكل يطلع قداما صحن اكل ، وهاي جابت كرايبا كلتم وعزمتم احلى عزيمي، وإلى حد اليوم ضلت تاكل تأكل إلى حد ما انملت بطنا وانفجرت